Po okpulughu enaan <noise> ana uak pulughu menaan ubele <noise> ubele pana asegh eloor onuma aki tedum. Ezor no bebh ibebh ibebh ikaaiy. no bebh ibebh ikanya. no bebh ibebh akokondia. no bebh ibebh ileebo ana bele mipa bho pana ki mo dighi ale. Ana ugbo malebho ughi usi pana osa. pana obool pana ogu okaiy onuma pana obool pana ogu okaiy onuma pana obool pana obu akokondia onuma panobool ezoor noghoiy gha risighini. onuur naaru pana omoobh oteiy ina lo eena kesaa edian. Esiibha bho kuabho enaan na ru ato. otodi naru. so okpo nedugh enogho zoor ebw+gh ezoor ebhuugh olo iteiy etmlan taloor aroiy. Ebhuugh ezoor ebuugh olo okpo ikpario tezoor ilibha pokpobho ezoor no dighi. Ezoor aroiy iibaghamidio. ezoor aroiy lo utulanogh rooy. kooy kooy la dua aru asi pezoor no da ologhom. kooy kooy laadu aru asi pezoor nokiom Amiimo, edian o ezor no nogho marisoloma bho netu tema ezoor pokpo bho ezor no dighi mediebhugh ezor ubha bhi idikua bho po okpo bho ezoor no dighi mediebhugh ezor ubha bhi idikua bho po okpo bho ezoor nodighi nogba no nogho me mararoiy o no. kol kua ibha pokpo lo ezor no dighi gha ezor bho mobobho idigha tara abadio molo eedi eru ezighe mandien eedi emiin lotol keso bho noghaiy amuduul no nogho zeedi aar obho edi obobho idi tesiinium tetu edighi enogho zoor peedi ebhin ebaal eru enogh zoor. Aadon ebaal ziibagham arooy odual kedio ezor no leghe nonogho mo bobho idi tesi esiniom o ughol eedi eru enogho mebaal kedio ezoor nookpulughu no nogho menaan no kolwa ana enaan aru adigh tekpom eedi edighi ebhulughiom bon aar olo ooy tadighi olo enaan oolo ooy opo ta tu adighi oolo. Enaan tadighi tekpom aroiy obho ku moru odighi onogho ezoor libha bho no deghe suo bho pezo abekeiyo neeru na nomiin arodighi obho ezoor notugh. Adonaan ami oboo na deghe ami obam oiy kedio arugum ariidumi nogirnogho needighi zami nrorol kezobho okenya ooy. Ami nasi manoiy atol kua kezobho ami uru mo okenyooy kedio kami okenyaooyio oomibha bho pokpo ezoor modighi Nokol zeedi obobho idi tusiiniom o kemoghon. ko obo bho iditesiini omo temoghon eko penaan nrobol odigh tekpom eedi. Enaan tabol adigh to baraka eedi kedio enaan o kokoroiy enaan obho oiy ooy. Enaan ta to roiy etu esi emiin eghika bho ezina odual oi nongbika bho kezoor no leghe no kol oh enaan ode siseiy ni kuuron ni meboom. moghon eedi obho tezoor. moghon iikpuilughu o tezoor maru madighi manonogho zoor. aadon aan ka aroiy esiin lom o neeru enoghoiy aridighi ki ikuuughi aruvanyu ke hokpaay roiy mikpoki po noseghe mikpoki ipabho noki mogho aar ole kedio ooma aduma pu ko legha mo oyiin eedi edian obho no obebh oi edian ibha abekeiyo bho ezoor min uunanidio okpoki odi bo kol otamem obo po ogho edian ibha abekeiyo osaole. okpo ho iizuanio modighiiy ogh no dighiiy. Araviigho nomiigho pezobho aridi ilo o ebuny aroiy nemiigho paar lo ole oolo kezoor noleghe mo nogho menaan no kol seseiy tu maghuuron eboon lezoor omiin okpolo ole twe ma ghuuron eboom eedi eetua eghol kwuny aroiy piwa idi eebha bho molo nasigha miku nughi uvanyu. Eedi etu ekpee ani gha zoor mikpoki molo ologhi arooy atol abaal ebaal ologhi olo po arooy o nekpoiyogh oyen oyen kamen kamem kana na kpal avo onuma asua pana okpo but ana na mologh ologhi onuma nabaal umiin obeebi oyani pana ki modeghian omuna iibha bho panedighi mologhi ezira mobaal kedio tatu molo ana miin oobi aar kedio pezo logho odo ana miin oboobi amiin kedio anaabhala meemu iibhabho nedighi molo ooy kakem kakpo. So ana enaan seseiy ni ebaal asoor aru esiobho aru aghuurunu molo iibi okpobho etuouom na etu oiy ooy kuta tol esi olo odi omologhio aduma lo ta mologh olo aghudum odi ku tatol eko? So ana rol tesi olo ana mologh obam amem ana bhelegh ma burubolo ta nodigh oghuugh nomute oki toyiin ema, no soore miim nopoghol, asughuuyaan neva netu ologhi onuma nabaal ebaal ologhi aghuudum ebaalologhi oolo kana tatugh eko? Ooma duma pana ki tedum aghuul abaal o pana kii tedum aduma lo ana ta digh abura ni muum alakia mo soma aki ani tesi olo arooy idi ipine ru ma miim olo idi kua oyani obho ana tapoghol eeghe pabha iilo pu kamem kemem o pedua Naaran molo ara palaan o nana te tol edeghian gha tedum, oonuema arapalaan so enaan seseiyni aroiy bho iruo ebol taloor eedi eru iibi okpo bho eru molo ezoor obele modeghian narapalaan naru asi molo ami siibha ibha ami urol delede na betume parooy nekol ami na betunu koghuugh na peebh gha tanyu o keeghe atukum van egbika aroiy imiin zami tekol ami okeyooy kedio ami okeyooy io edie okpo lipu kua edua eru teephugh obho. Eedi eetuay obobho negir obho. Aroiy obho neeru o nobhinogh eena oghi tibara badi o melo eena eki eke mogir kezobho amem obho ami nogh tawe eten o ami odi to non ema mamadi nooru okol okol no peleghi zina tepa ara abedio amem udua ughi usi guao digh oghnugh ó oghuugh no ki edighen? Noki tibarabadi so adonaan ami na degheiy okpo ibarubhuy o na noghoiy aroiy tema bho kedio obolo iteiy ilelemu po logh oghol okpo iibha bho ooy obho na deghe bho na deghe mokpolo imute tibarabachi o kedio ibar abadi no deghe pi ibarubhiiy obho ana uunon tekeiy uunon todion ikunughi oolo enaan opo oobhuloo na muumo nekulan Ipa pokpolo ami na miinoghi ibanneghe ubhinini zami omutiom akom ni te nelle bho aroiy iibha neteilebho omin obhim zoor omution oghi omiin ami mokpo tepa ibarabadi lo otu otughumiom aani mibamawuny nanikenya aroiy nighudu araani obho idi tema bho ema aroiy omghadio molo ooma aroiy kero zezo bho aru ukpokumi oomaroiy neeghoiy neeghoiy iizuangadio mezobhoi udi tepa no gbo motu esi iikpulnghu olo ooy ta tolgha anaamiin nooru opeleghi okol tue kina aroiy olo needua tibadabi bho etu modeghian ara adeghe ama deghe bho adeghe eela aadonaan kiikpebho edigh ikpoki edigh tavo ezobho ami urele na mute kere ezo aloor ami na wana po nogho marr lo ibam wuuyn tele kezo bho ami umut uruo obamoiy ami naaghol aamam omiin nadigh zodi kedio ooma ebami ekpo okpoki olodi oolo kara adegh ubha uru usiobho ana ughol ma amaamoniin nadighi zina eegua kia ma gho meebha kia magho meebha pologhi odi nabaal ologhi ami na baal so iibha bho pibam obho ami uteiy odeghe onogho isoloma bho aruobho kami adeghe